Yë ëch dun nënëm mayë wi'in xiagoyëyëp o'oy mja'ak i'ixë yët's du nënëm yë a'ax dun nyanëm ejt's dun nanëm ya ka'ap ejt's ayu'uk am oy dun nakapxë amaxanë nyakë nëkx, yë dun zanahoria ajpë yë ejt's dun nënëm este yë wi'in tso'oy dun nëko'o yë mjë'ëxep nëko'o mët'sukëp tsu'uxkë yë du mjë'ëxep xë'ëy jadun bi'i wa'atap jadunt's yë dun mjë'ëxep jadunt's dun ya'a ni'ixa. <noise>